Gumbu kilia kiraku, ayi gullumia? Gumbu kilia suwur geyia awo tiyinia surawu marawayid, yam kadaa gumbu kilia kina ku tendiro, <hesitation> miškila jowuro te, yam la jefina sukkari te njei. Yam la njaba almihim kassa kadaa tiyin te nje dowo, wuyi gumbu kilia adi tumma ta bikia kiraku. Gumbu la kina kutca tani sadi teyina laso, a laso, di fotur kina kutca tena di, bikia fayar kowurunia ngayi, giragirassi, adi laro kina gumbu kutca tena do, gumbu kilia kiraku jowuro. Gumbu kilia deyi wunang ngla kossu, loku ti bikia tiyinia ngaayo lorman, tiyinia ngaayo ngla marawayid, kowurnia sirawu, tiyinia sirawu, adilorro gumbu kilia wuyi ngla marawayid kea ta. Gumbu kilia a wuyi kraku jowuro, gumbu kutca adi wu rakunu, bikia kowurunia sarci, tabsi ndandiro zirdi, a kadaa wu tiyinian dowo bowo. Kutca cirawunu, wote gumbu kilia adi bikia adi jowuro kiciro fani. Jowuro tiyinia ngaayo komboyi ye, kowurnia sirawu ye, akedi gumbu kina kilia a kiraka ado. Wote kam layi gumbu kilia tiyinga sirawu, kal layi kutca tiyinga sirawu, wuyi gumbu kilia adi jowuro kiraku, yam la gumbu kilia ta kina ku kasaro walci diye gulcei, gumbu kiliaga <hesitation> bimi diwa, sukkareye te, awo ngedengede kadaa kasa kina sukkarri njei, a la ni kada kida dowo, wuyi tiyi ingan dowo tiyina kicinga fanniyi bowo, ado wu kina kasa gumbuya kasa ninga kutcaso, manda kada kenaso, adi wa tabsi kisadanuwa suwurso, awo kiliaso, di ayiye bikia ngayo tiyinia komboyi ayi ngede kina a kina kowuyi gumbu kilia kiraku marawayid adi tiyinia do, tiyinia ta jowuro surawu, kinaya gumbu kutca ca tiyinia cirawuna gulcakina ta, wuyi biki ca ta tiyina cirawunun do bimi, ndandiro zurdu, goyi laptando saradinan. Ayi dimi anuma njirayi, gumbu kutca marawayid bimi tamina, yeyi wu gumbu kutca adi ca ta bikia kowuruniayi cirawunu. Nondiyi kina gulloi adi, caroyi kina kowuruniayi cirawuna adi, ca ta kowurnuia ta cirawunu nguko. Akedi lorro wote tendiyi ye dawuskono, gumbu kutca ngufu tenašo, gumbu manda tenaso, bikia kowurunia, girik awo do nanjiri njirayi marawayid, ana lorro wuyi gumbu kina kutca tenayi biki ba. Gumbu manda tenayi biki ba, wu almuhim gumbu la kowurunia sirawu, tiyiniayi wayinu, gumbu kina marawayid bikia, <hesitation> awo tiyinia kiciro dakidi, ille gumbu kilia, wa almuhim gumbu kilia adi, yamma tumma ta kina ku kasayi te gulcei, sukkari te gulcei, dowo wuyi, gumbu kutcaro ti kowurunia sirawu, gumbu kutca kina ku bikia adi, dowo wuro miškila kura kosu cuwudi, lattambeye dawusi, awo ca ta minde ta awo lattamin dawucia. Bimiwa kasanumma duna goyi, wote adi lorro wuyi, gumbu kutca nguddundo biki ba, ille gumbu kiliaso, adiyi tiyinian jowuro cirayi nayi, gumbu kuca, wunuro dowo kote wuyiando gumbu kutca adi, wuro jowuro tiyinia wayi, wote ana lamarro yinda la nanne dayei do, wu lekowo fayar letini cininanna, akedi fulan fulan fatur teyena yalla arko gaye biye njan, cunu leni tikinana, faturra wu wolla angal woli kilediyen kirako. Fatur goni ciyiro yikiyinana, foturra attari kutca te, tendiyi kutca wuyi tiyini wasudo, cawandu gulsonu do akedo kiyinar yikinna. Akedo wunu, dan dayei do <hesitation> akedi do, keyila takunu dowo, goyi lattamdo kassaro. Laptanna saradina ayi? Dottorrayi ni awo tiyinum wasu bimina ko. Wuyi njirenum ko <hesitation> awa tiyiniayi wasu ta, akedo awo jedinanna wote tiyinia ca ta cirawunu. Kowurunia ta ca ta cirawunu. Donkko awa ni akedo, kuwuren la wuro wakasuru, goyi laptando saradinan, wote wuyei dowo, wote na kina gumbu kutca wanuwu, gumbu kilia rakiro walsu di, na adi. <noise> Kuren kossudo, akedo gumbu kina awado fotur. Kilia nuwa fotor kutca tedi, dottore dasu, tiyiniye cirawunu, akedi ille wuyi fotur di kilia nuwa. Kina nini ca gulceke di, ca angal kiledeyen bowowa fotur sesengu, fulan are fotur buyo, cinuwu leninean ca angal kiledeyen boyidiwa biki ta bowo do, angal kiledeyen kirako. Wote gonu kiyiniaro yikinan na, a ta wuro dandiro zurduni, ca wunu akido ngundo kolonu ta takunu dowo, yamma ti kundondi ndeyedi kalla njo goyia lattammaro akendo keyilayi takunu tra, goyia saradinan, akedi ma dottora wuyi dowo ga, gumbungu jifina tiyingayi cirawunu, gumbu adi. Ekeddo dottorayi dawusku, kowuruniyi ca ta cirawunu, wote yammayi kurrende gulcei, kinaye gulcei, kadaaro manatina. Gumbu kilia adi njirayi, dottoraya ye gulcei, nasara ye gulcei, do wuyi leni nambe, gumbu adi kina gumbu kilia adi, tumma wuro nglawo, gumbu kutca yamma manasa ndaraye gumbu kutca ti, kina kiliaro ti nglani adi do. Wuyi kina tumma bes kirakuwo, gumbu kutca adi, gumbu kilia adi, gumbu kutca bikia kina minde andi yernan yam wurayi ni, a la bumbuwa kowurunumma kuli cifi gulcei. Wote gumbu kutca wuyi loku biki di, bikia direk tudu kowurunia nanci kuwa. Kowurunia na lan tak nancia tabsina, wote na adi wuniyi dowo gumbu kutca adi. Kina yamma awo tumu dottoriyi dawucinuwa, amma na minde ta fette. Awongu tiyinu wayi di, ma ndottoriyi dawucu wayi, watu klanumman diye. Kina a ta loro kina fottur rimia ta, fottur kutca kina cekina wayi, wuyia ruwuku cetili, kutca tennuro cettili. Ayi mia fayar cuwu fottur kutca ku kuli. Kam kowurungu racunu, kam kowurungu ciranu jili wuyia yediwa, jowuro kowursar te, kina jili ca gullei yadi kam layi kilia surawu, kam layi kutca sirawu, dowo kina yamma ngufunga gaaye konumma kina awu sukarri kadaa ngura cede kina ku, lenimia adi fulan sukkarri kida, kal la sukkarri kida, kal la sukkarri kida ndotorra tayi gulcei, sukkarrinimma ngufasuna, a kilia dunumu njei, walla woli woli kaka woli lelenu nje. Watta na tullo bunnum damu bimia, wote wuwa wu kina ti ta bikia, ti bikia ta kiciro fannikini, ka- kakimbe baa. Duwu tumma ta kina kudenan ta ca ta, jowo yindi bowo ňadi, kutca ye dawuse, kile ye dawuse ma ta walci ba na. Akedi loro kina, ekedo kina wuyi na kilian biki kidako, fottur fayar cetilia adi nondi jamma ndoyoia ca ta nduwuye a kowurunga surawuwa ngedewa fottur wuyia kiliaro cetili. Adim loro kina awo kina kutca kadaa tenaso, manda kadaa tenaso, wuro monjin ba, ille deyima a kilia kinedo, a kutca tena bikia adi kowurunia taro kitci tunuye tiyinia ta ca ta ngulcaki ndottori dawusu. Awo kina loku ndottori dawuci yediwa, ni ta wunimia fette yamma kina jedi dowo jowu jowu koduna ndireya kodu angan ndottorraro gulcei dowo, awo la ni danun ta watu klanumman diye a awo bimia ti kiciro bimi gedo bimia niro kasuye kire njiniwa, kasa cuwudu niwa fette na. A kowursar kina kowurnumma sarci dowo, woya koreyi gonum limia linju dowo korei kanju koloye. Wote a lorro endi kina laptano kudeia ta ngilado awo kowurunumma cirawunu awo tiyinummayi cirawuna, ni ta ngillaro wunumma wan watta awo tiyinummayi cirawuna kina wala bumbu nji niro kundondi kura la kassa la cureyinu koloncuru miskila kadaa ma. A laa kilia kadaa jowu jowuni kina kutcaa ni ti njira taro kina <noise> awo taa awo kilia ta awo kila tammia nassarayi kina jowuro sukkari cede nje joro waye cede, ayi gulimia? Kina laptun wura wura ngayi timia, filan dondi njo goyo caradia ayinguye sukkari nje, sukkari njea ta kasa kam suwu tiyingan ngufuro tena. Adi lorro kina yam nasara adi suwurso di jowuro carando wuyi suwur adi, tumma ta yaki ye tumma ta fotur tawuni bikinuwa, kina kuca layiso ngitta layiso di wuyi kowurniayi curawunu do. Kina ngita di ti taa wunun kowurnummayi coro kam laro ci kutca jifia kam la korwurngaro kutca nanci. Wote nondi šuwurra njirayinoyi nuwa njita adi ta nda masalando wunu. Kam la njita adi njifa ta lahama ciya, kama gal basur teye gulcei kal la njitta njifiya ta tiyingaro kannu tacu ni maraawahid kasa ta kina pali njedia adi ti ta. Kam la ngitta cifia, kowurnga walla kutca jifia kowurnga njulu kadaa koloyi, adi ngaaye kutca taana, nondi kutca ngila nuwa kutca ta kam kowurnga waya adiyi ngila tunna kina wu kowurnia kutca wasayi wu koffuna nda wunu awa di ngaayo gonun timia kilafe tambu la kowurnumma sarcei lal ahmar nji a ta- ye ngila kossu gulliyi bowo nondi kina kasa awo kilea dero gulloyi dowo, nondi <hesitation> da wuno a kilea kina goyu sukari te ta wayi awo kina kutca tena tumma taye kina fotur kutca adi ti tayi jowuro miskila kowur ye tena ko akedi wa miskila lahama ye ngayi tena.